Givo giro tang igai ang ga ima sugik auneng ta non riga xalapang ina- ina taraiom anga sigom o vexa angasigom. Elaxlax lo nganang nak xus pana lo siva sumem lo tigak mama vakaina tara cilai saxa mem xalapang ina logim mem- mem xepana buxi para namemxas mem- mem paiti tang batangxangimem pana namem xas mem vexa noli nasi epexal mem noli mem xas mem paiti tang batangxangimem e mem tarax tumas tana matan epexal. Elaxlax lo nganang usigi vo nganu lavu vo gi tarai ta sait auneng elaxlax xula riga vexataxuni ta pasal malanganto tap tana nganu lavu ga sinuk suri ina rik tapux ima erik xus pana o nak buxi nak buxi na vatang nak buxi na vang xula ga tavalau pana tang otang tangotang gavex e sugik nak xus pana e taxuni ta lain riga xalapang ina ima sugik rik tavaiau mitiri ga pus rig mas tavai iau rig mas tavai iau e riga taxuni ta ngina lain riga xslapang ina ima usigi rik mas tavai taxuni ta mitiri gapus rik mas tavaiau ta mitiri ga pus rikmas tavaiau rik taxuni ta lain riga ima emuk rik pasi ta mitiri rik inang lo sait nivexa nolau usigi riga vexa togori malangantotap evang suri gias na riga xus pana riga ngan xisang riga vexa taxuni ta malangantotap sunik suri o